ס'איז דא א באשטיידענטיילן פאר טשאקלאד. קוקו, צוקער, באשטיידענטיילן וואס פעלט זיך אויס. מ'לייגט עס אריין אין א מאלד וואס מאכט עס און א געוויסע שעיפ. און מ'לאזט עס מאכן קאלט, <hesitation> ס'זאל זיך, ס'זאל נישט זיין צולאזט. מ'מאכט עס פארפרוירן. און נאך דעם איז עס גרייט צו עסן.